<noise> Mam san ka baŋɛ gee ka'ɛ tea bii coffee yeele nɛra zi'an ti ba nyuura tea, mam ka tari itegɔ gaŋɛ n yele a duma yele yeti a gaafara. See ti n tu, lui a duma yeti mam tue mɛ, mam ka baŋɛ gee ka'ɛ bunɔ la yeele e la. N nyqq san bo e gaafara la ba'asɛ, ti n nyaa dikɛ fuzanɛ, fuzama la ni bɔna bilam la, duuse. N san yeti n duuse bo e ti a duma san yeti la seke ya, tɔ n wan basɛ gee kiŋɛ ta zi'ire. A duma me san sina gee yeti n duuse bo e dɛna wuu mam tue e.